ब्राज़ील के पाक शैली बहुते मिलल जुलल होथे। काबर की वहा के लोग मन कुछ लोकल हवे। अउ कुछ पुर्तगाल के हवे। ब्राज़ील के प्रमुख पाक शैली में आएल। फेइजोङ बैजू अउ वतपा।